<hesitation> Aminaha, tegna ara-dalagna ny fagnaovana laharam-pahamehana ny fiaina'olombelogno araiky satrià ambony tany aketo tsisy raha magnam-pagnahy mihoatra ny olombelogno, dikan'izany ny biby zany tsy ahoatra olombelogno na ande aiza na ande aiza fa dika- ny olombelogno tegna magnam-panahy dikan'izany tokony ny olombelogny atao apetraka amezana plasy ambonin'igny mihoatra ny biby jiaby.